Ai bo a wawi noy gasa jartinte. A mi wawai gasa kan no jartinte nga fu enen fulɓe en tawi gasa e ɗi anndira e gasaji.